<hesitation> pus yo tá komia hó, ho na ini, ho na vixhii, o tiempo na kene tu tachí, ho tiempo na ho o on. ini kini na ni yága tu mia ná ini, ho davaxhichi na kón davii, davii tonro, davii tachi a ho otu davaxhichi yó tu ná, ho o on, vixhii tu vixhi kini tu ná kama mió na xhikanó ta najan ngu tiempo.